Umtuka magugari lai nagu aba nagu ahuwuyan dufu magu asi nagu anayi dufu kuma mi magu asi umtuka asumun umtuka asun mduguda umtuka asun mduguda ko nagu abar umtuka azubun aba koma mangu asi dugu uhyn dumunagu asa huwan dfu yimi umtuka awi asi iragu nagu abar umtuka azubun umtuka magu tsutsula duri naga asunun naga asun mduguda saidai magu kura kula naja asun mduguda umtuka asun mdu magu abar balima magu angai naja abiragu magu akutha ma naja asili iragu umtuka asun unuguda umtaka asunmduguda umtuka asunmduguda ko abu mtagu ka ivi naja asun mduguda umtaka munagu umtuka magu kuda nayi dufu magu huwai sursum magu abar magu angayi naja ashil magu asi kuduja ida shangudi naja ashili iragu kuja asiya thlan tupu athatu na magu aga sursum magu apiyan umtukana ayan umtukuna yin umtuka asunun umtuka aiyi antakal atwira unugudama umtuka ayu mduguda umtuka ayudugunda magu ahuwan dufu magu ahuwan dufu naja awi ashiliragu magu kura nayi dufuma naja awi ashiliragu magu ahuwan dufuma naja awi ashiliragu umtukuka dufu abuja munagu umtuka dufu bula munagu magu ashiliku. Nada awi ashileragu nada awi asa thakuragu ma dufu aiyi aragu gawanda. Nada awi alu udukiku nagu awadi duri nagu wadi nduri ndunamagiyi. Nagu buramchaku umtukayarna aban duga mul zarzarzar umtuka asuni mduguda umtuka asunuguda umtuka asunuguda umtuka asun mdugunda abanja mushada jangu mangu abula su bulabulaku guludumunagu guasuni mbawi asun mdu mawi asunmdugunda mawi asunmduguna gakukulayi asuru mduguda gakukulayi mawi asunmduguda magu kukulayi mawi asun mduguda magu ayashili duwama mawi athar kuragu umtuka ahakuragu umtuka altha kuragu umtuka athakuragu abanga mushada aban bulari aban indari mushada aban magu akuladu mawi mji akula <noise> musha ulung.